Kolera malandy ndraiky mariky ny fadiovan̈a izy io. Ka an̈ao an̈ao zen̈y matitiky, an̈aty jerinakà vônaloan̈y kô fa an̈ao man̈ano ôhatra oe lamba malandy ha zahavan̈andreo direkity olo madio olo in̈y matoa masaky man̈ano lamba malandy àby in̈y oe. <hesitation> Mila malandy zen̈y ten̈a ahitan̈a oe olo tsotra koa zen̈y karàha in̈y, mariky ny fadiovan̈a fahadiovan̈a kà izy io.